ùwá búá nyòo à ma túsà go nìà ni ɔmi níɖe ɖìi umi nyòo káèè ɔ̀kpɛ, úni à ma tú sà blù ígbɔ kíni ɛɖí a ma mu ílɔ̀nɛ̀ màa nyoówo ɖí búkàwà nì bàjàta búá bù yi nì bùyì búá bù zàyi ówò nèɖeɖe àámi èlèe sú nàáá mì trɛ́ɛ̀ sònìà kíni i íɖì ɔ̀kpɛ̀ lɔ̀ku sú ama túsià ɔkpɛ̀ɛ̀ ílɔ̀ lèe ɖìigbo cee ɛɖí nyòòà. Kaɖi u fínɛwɛ èé, ú ná finɛwɛ èéè, yɛnì màa úni wa íìlɔ lèe ni ké sénewɛ yá ù nàáa senewɛ. Kíni sú a ma tú sià sɛnì màaké úni zè, ù nàá ɖowɛ ɛ́ɖi fè ɔfɛ́ yɛni màa úni wa nélèe kɔà ni, é nàá fe ɔfɛ́ɛ úni nó do nàá zi obù ni blɛ̀ɛ ú ná zì anya ni kayi é né fe ɔfɛ́ yá é nàá ŋe ikuú ígbɔ ka à ná kɔà ká, ù nàáa fà ŋɔ̀fɛ̀ ùŋle àni ŋè kíni súù, ɔmi na túsià. Kele bì nàáa yilɛ ɖèé fe ɔfɛ ú nàá ziwɛ ɛ́ɖì. Kele, ù náa ɖòwɛ ɛ́ɖi é màáɖo ɔfɛ́ lèe, ú nàá kɛ wàa óɖò. Kele, à fi ítí ka yi ù ha ùwá kɔ zó so fo dò ɔfɛ́ lèe, wàá fa tùu nyu kàɖi àá ha ɔtí lià úni bé sèe enewɛ ú nà senewɛ. Kayi ù na senewɛ, ú nàtíkɛ, ú nà blíì ánìnɛ́ ká kóŋ, ù nàá zi wàaà elílɔké kàɖi èé ɖe ɔ̀fɔ̀ úni jɔ̀à, ù nàáá gbɛ́ɛ. ù nàá gbɛ́ kɔ ɔ̀fɔ lɔ tú sàà elílɔké ú náa fà mì sene ùŋò baba màaké ú nó nyo afíà lèeɔwɛ, ú nà pó oyowɛ. Úni sú ɔmi ɔ̀mi tà gblɔ ɔ̀kpɛ nɔɔ, U na bù úsami zìzíà blù ìjàta úni ɔ̀kpɛ̀ u ne lele ínɛ̀ kɔ ùŋò káèè elílɔké ú náa nyo ɔnɔ ká. Ù nà mi fè únà lèe ú nà fá hàa úwá àkɔ ɔwɛ ɔ̀kpɛ̀ le búá nyòo ɔmi níɖe ánì zàá bani káèè ɔmi na túsià.